Satroko zey misy, ôhatra misy kasikety, regny ôhatra hoe ôhatra hoe justa hoe mandende miboaka regny igny magnagno kasikety, aveke misy koa le hoe chapeau tsy aiko fa le bôribôry regny igny regny koa mande miboaka koa magnagno regny fa tsy mande mamonjy lagnonana ndraiky magnagno regny regny tsy fatao mamonjy lagnognana, aveke aminjegny misy le amin'ny betsirebaka regny igny le satroko vita amy tsihy le bôribôry regny igny, aveke misy misy satroko koa fataonjare le mpitengitenginy cheval regny igny tsy aiko aby ino agnaran'izy regny, fa misy koa satroko le kara le fahitako zegny misy satroko koa silamo karazan'ny nenazy zareo kôfa mande mivavaka regny igny.